Inze shunyala kuvola munyama gwa nyanzira sana nii ing'ombe, ing'ombe, shichira ndavola ndionio ndavaakhu ni ing'ombe na ingombe yeneyo yari ya mavere, ingombe iyii yakholeraa vindu vigari sana. Ingombe iyii ndina ndasheraa maveree na yarurizaa zilitaa sabaa, ing'ombe ii ndaagurizaa mavere yago ndiono ni mbika kando ndangola ndukhize mang’ondo, ndugula mavatı, yandukiza iwa kuranga zielefu hamsini na saba ndaqula mavati, nda ndikhala khandi ndaanza khurikha mang’ondo gandi ga kariri niingula machina, ndiikhala khandi niimbika mang'ondo gandi yaanguliraa muyeshe ndikhala ndagula ndurikha muung’ombe ii ndina, ingombe ii yaasomenyirakhu khari vana ingombe ya ullaza ii ndina, shichira nyanziraa ingombe yeniyii ni khufaida ya yaamba no shichira nyanziraa ingombe.